जो भी हमारे देश दे कीमत हा घरू के से कम से कम भी दस लाख से हा। और जो माँगे हैं से करोड़ू के भत्ता।